Olunaku indiya emirundi isatu nga ndina okuliaku ekyamakezi, ekyamisana, nekyeigulo olwo olunaku luba luweire lutyo.

Aaa ekisera ekis nze inima duma, obulo muwogo, emboli, no muwemba

Nga oyenda ino nabakali abaangi awo kiwa okufuna akawuka

Aaah obuvera ne plastic nibwo obusinga

Kale okuwona nga babuulirira abantu, batwaale abaana okwisomero, olumu obabanga balikusa nga bayambaku abandi, okubafunirayoku ebyeetagisibwa; nga akatabo, nakakalaamu, kyona kiyamba okuwona nga abantu basoma okukitundu.

Mmbe tinsobola

Kuba nti bakwanaginira abakali bawe odi yena naa nayaba nakwaana omukali womwinaye abo endwaile abo esalanika ekitundu kyonakyona

Nze bbe esente mukifo kyokujitereka mubanka ingula bisolo nimbirunda bikula mangu

Ekintu ekisinga manzira kuba mabbibbi obubenje okubamu ne okubona nti omuntu atikire; abandi emotoka ejjindi nijjitik, nejjikita ino nga tijjifaku kuba engeri yokutika motoka kale okwekanga nga efunire akabenje.

Emirundi nga ina oba mukaga

Be tinsobola okuba nokwembesya

Kubanga abanntu besimba no'kusumesa abaana baabu mukitundu no'kuzimba amangudo

Abaana bazaanya emizaanyo nga okusamba omupira, nibazaanya emizaanyo nga okwiruka, nibazaanya emizaanyo jino ejekito; ejekito nijo emizaanyo nga okubaka ejekito emizaanyo nga emizaanyo nga okubaawo.

Galimu gayamba

Buli bwetu gema bulimantu mukitundu kale tuba nga tlulwanisiya obulwaire obwo obandi baire nga bwiza okubona nga bukwata abantu okitundu okubona nga busobola okubalwalisiya oluisi nebubaita nokubaita

Kuwona tivi.

Iye tulinago

Okusoma okwabantu abakulu kukyusiya ku embera yaibwe yona ebirowoozo ate awo kireta enkulakulana

Mbe tinjabanga ku era ebula nsi yonayona ejinali injabireku naye nga negomba singa omugisa gubayo

Amaizi amabibi galimu obuuka obulata kolera

Ino era ekyo inkitaka ino era ekyo inina okukikola

Ate buli muntu omuntu asomere aba muntu mugezi, omuntu asomere aba mugaiga, azimbire enyumba soo motoka, pikipiki abantu balinajo abasomere aye omuntu etasomere epulani aba nayo yawa soo okusoma okusoma tikubibi be.

Amasomero gawansi gayambire abaana okufuna omigisa Jo kusoma no kufuna emirimu

Nsobola okunaba emirundi isatu oba ina olunaku

Omukobera ekitufu nomukobera nti eyo egurupu eli kwoonona amaiso aah efikya yo omumaiso eyo oboyaba ne'gurupu eyo toyinza okufuna obulamu obusa.

Ekisera kyange obwembanga mbulamu mirimo ntera okola olwiisi mba mumizzanyo eeyo mba mumizzanyo nga tinjabire mumizzanyo ntera okuba nabanange nga tunyumya nabo tutyo

Kulima nofuna esente Kaisi abaana nibaba kumasomero

Obutakuma obuyonjo omumaka oba ebitundu ebitulimu bireta enfunza kubiyewala kukuma buyonjo kuyoja manyumba ne bitundu ebiyemutiyamira mu

Atyanu tusobola ogula kyii tutaka kyokyo olwokuba tusuna essente.

Awo ntera okola sawa oti munana bulilunaku, newemba imalire sawa oti ikumi, ikumi na'moiza awo mba era mumizanyu, nakubona nti intiama nabanange.

Obuzibu owentira okufuna, obuzibu owentira okufuna, mbanga ntambwirku entambula eyawulioomu, batulwiisia olwokubanga nsobola okubanga olina omuntu omulwaire aye, ntambula yawulioomu ntambula mpola tosobola okumutuca omukiseera so entambula eyabulioomu tiinsa ,cibakisa bulimintu naba mweene entambula yo.

Okusoma kunyambire okufuna emirimu, okufuna essente nga nsobola okwetukyaku ebyenttaka omubulamu.

Ekyokyitufu amasomero agagezyaku okugaba emigisa jenkalankalira abalenzi na'baisuka era owandi osangana na'baana abo'buwaala nga basinga na'baisuka okumasomero.

Kunyambire kuba nzena nasomereku nsobola kubalaga kinu nakinu tikisana kinu nakinu mucikole multi, nokusoma amalipooti gaawe ninkoba nti wanu, tiwakolere kusa, wanu wakolere kusa.

Esawa ejindi oba olina omulimu munji oba ebirobozo bingi tosobola okuliya kusa

Njaba kusinzia katonda

Okusoma kuwaire abakali oba abawala obuyinza mumaka inti bona abene basobola okwetumulira nebabona nti tibanyigizibwire abene basobola okusala wo nokwekolere nebafuna akasente kaiwe akabayamba nga omukali

Engeri egyetusobola okubona nti amaizi masa niyo okuboneka nti bagaijajamba na'madagalao oba ogafumbaku ogafumbaku okusobola okwiita obuwuka obwo.

Okusoma kyusiya ebiroozo ebyo ebintu omuntu biyakola nefuna ne entambula yona ekyuka

Bwena osobola okuvala maski nimukoba oba yena nga akoola abwika ku omunwa nakatambala

Abantu abakulu basobola okuzimba amanyumba nokusomesa abaana

Aah okuba neeti akatimba katuyambaku okwewala emisuja jamaleraya aa amaizi amasa gatuyambaku awo gona gatuyamba taifodi obutafuna taifodi ni korera so engeriyo yensobwoire kuumamu amaka gange bwembanga nfumbire maizi

Ino ekyo enkiroboza ku ino ate nibo abatera okuba nti abandi bagumu ino mukusoma kwaabwe, bamanya amaka gaibwe ejebaviremu, nebalongosia amaka, era nebayamba abazaire baabwe.

Abana esawa eno basobweire okwigulawo obu obulimu limu bwaiwe bwekolera abandi baigulawo obubekare, buno obusaluni noooji obulimu bwebasobola bene okwekozesia abena olwokufuna esente

Otyaama nabo nobegesya ensii engeri ejjerimu.

Yee insobola olwokuba okwebesia nekwasakwasia ku zena kubulimu no okulima kwona kuliawo okubona nga nebesia wo mumbera eja maka

Okusoma kuyambire amaka gaisu okuzimba enyumba enene no'kugula amamotoka

Singa abaana bamukitundu baba okumasomero ago nebasoma amaiso ejebwiza abaana baiza kuba nga basomere era nga bategeire ebiyokukola nga ensi ekyukirekyukiremu ne'nkulankulana

Nkozesa buli lunaku emwobailo manne

Okusoma, kuyambire amaka okufuna ebyetaago, nti aah; osobola okutegera kyokola, nobona bainabo ekyebakola, weena noyabiraku ensonga nti okulabirira emere ne'bisolo.

Ensiri jitaka ino omuntu nga alambaire aye okwewala olina okusiba akatimba ko olina okusiba akatimba niwewala ensiri okuluma nga olambaire